إذا خيروني باش تكون عندي يا القدرة في التحكم في عقول الناس، أو علاج لأي مرظ بالطبيعة باش نختار علاج أي مرظ، -هذي قدرة- هذي يمكن قدرة ربانية <hesitation> جميلة، ليش؟ لانه <hesitation> أكثر حاجة يمكن تأثر في الإنسان ماديًا، ومعنويًا، ونفسيًا، وجسديًا هي الأمراظ، إنك كونك عندك القدرة باش تعالج أي مرظ هذي قدرة جميلة جدًا، ويمكن إنه تكون في فائدة الجميع.